Ny fomba fandehanan'ny sambo de misy motera ny sambo ,motera izay manosika azy androso, fa ety ivelany ihany koa de misy motera miletika any anaty rano izay manodikodina ny elisy mba ahatonga ny sambo ho toy ny olona milomany ka tsy hilentika fa hitsingevana.